Kwekuanankor no twuw nnyɛ dzen mbom ͻgye ndwendwenho. Ansaana ibotwuw no, idzi nkan tsena n'egua no do. Afei, ema wo nan ebien nyinaa gye famu yie. Iwie no dɛm a, edze wo nsa suo ne steer no mu na edze wo na nyimfa no edzi dza wͻdze nan si do no do. Eyɛ no dɛm wie a, wo nan tabin no a aka no, itwu- edze twuw famu kor, ebien, ebiasa nna edze esi dza wͻdze nan si do no do na ahyɛ ase